نعم، مرات تظاهرت إني مش شفت شخص لكي نتجنب الحديث. أوقات نحب نبعد عن المواقف المحرجة أو الأشخاص اللي ما نحبش نتحدث معهم. هذا يعكس أحيانًا شعورنا بالراحة والرغبة في الابتعاد.